Ri t'u'y k'o wre' kum t'u'rb'i ri nuch'taq xb'o'x ri ki'chuknik chu rtzakik e <hesitation> rtib'liil wooy sicha'k'o ri t'u'y tzakb'al knaq' ka'n re ri chu q'aaq' nu'j k'o t'u'y xaq ke chu rtzakik jun chu rpolxik, jun tib'liil chik, rech más qa nim kepli rtzakik mlob' nkere't'u'y k'reri' e <hesitation> kchuknik jun raal lik'lik t'u'y jun lik'lik laq are' kchuknik chu rtzakik jun mlob' kok chu q'a'q' mu chu rb'anik qe nuch'pch'um iik are ri k'o chi' kchuknik, tzakb'al i k'o kchuknik xaq chu e <hesitation> rb'anik ju ju <hesitation> rya'l iik ju qer pch'um iik inkare'rya'l iik ju pch'um iik kchuknik are ri k'eq taq t'u'y nuch'laj t'u'y sichá njeel ri nuch' t'u'y ri nmaq xb'oj ke kb'i'ri' no'j ri ktz'onxik chqe ojk'ri pur t'u'y keri' k'o t'u'y nmaq t'u'y tzakb'al knaq' y k'o t'u'y xaq chu rb'anik pch'um iik.